د ځوانانو تربیت باندې دې شی مثبت او یا منفي اغېزې ولري. مثبتې اغېزې یې دغه دي چې ځوانان د خلکو له کلتور او کلچر سره بلد کېږي، او هماغه کوم نوي رسم و رواج چې دي، د حجرې یا د کلي په دېرو کې زده کوي. نو منفي اغېزې یې دغه دي چې کلي، حجره یا دېره کې چې کوم ځوانان او خلک ناسته پاسته کوي، په هغه کې ښه او بد خلک شته. نو خدای ناخواسته، کله چې بدو خلکو سره خامخا شوې، نو کلي په چرسو، سګرټو یا نصوارو، دغه بد عادتونه له دوی څخه زده کړي.

بلکل، دا ښه پوښتنه ده. د نوي کال، نوروز لمانځل، که څه هم د دیني له پلوه اسلام موږ ته اجازه نه راکوي چې دا کال ولمانځو، خو که چېرې زموږ نیت بل رقم وي؛ مثلا نوی کال دی، نوې هیلې دي، هر څه له سره پیل کېږي، طبيعت شين کېږي، نو که چېرې موږ له ځان سره نوی تصمیم ونیسو چې دې کال کې به موږ رقم رقم نوي ګلان، ونې کرو، ځان کې به مثبت تغیرات راولو، نو دا یو ښه پرېکړه ده یو انسان ته چې نوي کال ته خوشاله شي او په دې نیت یې ولمانځي. او د بزګر میله لمانځل هم د بزګرانو لپاره یو ښه لاره ده، چې تر څو نورو ته خپل حاصلات چې دي وړاندې کړي، او هر رقم خلک زړه ښه کوي، تر څو همداسې ولري، او رقم رقم سبزیجات، میوې بازار ته وړاندې کړي. نو ټول زړه ښه کوي چې خپل <hesitation> شاړې ځمکې چې دي، هغه په هغه بدلې کړي، په میوې او حاصلاتو باندې یې واړوي.

د جمعې لمونځ په اسلام کې ډېر لوړ مقام او ستر فضیلت لري. دا لمونځ د مسلمانانو د یووالي او ورورولۍ او ایمان د پیاوړتیا وسیله ده. د جمعې په ورځ الله تعالی مسلمانانو ته جماعت لمونځ ته رابولي، او دا شان تر ټولو غوره ورځ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوره ورځ چې لمر پرې راختلی دی، د جمعې ورځ ده. په دې ورځ د جمعې لمانځه ادا کول د الله تعالی د رضایت سبب ګرځي. ګناهونه بخښل کېږي، زړونه پاکېږي او ایمان تازه کېږي. هر څوک چې د جمعې لمونځونه په پوره ادب، پاکوالي او توجه سره ادا کړي، الله تعالی ورته د دوو جمعو تر منځ کوچني ګناهونه معاف کوي. همدارنګه د جمعې خطبه د مسلمان لپاره یو نصیحت، لارښوونه ده، د پوهې د زیاتوالي مهمه سرچینه ده.

ايا تاسو تللي وئ

زموږ په سیمه کې د واده رسم و رواج دغه رقم دی چې عموماً، عه، دوه ورځې موږ د واده لپاره ټاکو. کله چې واده وي، عه، لومړۍ ورځ، کوم کور نه چې ناوې را واده کېږي، د هغه کور ته، عه عه، د کوم کور ته چې ناوې ځي، دغه کورونه لومړی د ښېښې په نوم شپږ کورونه تر لسو پورې ښځې ځي، یوه ورځ مخکې د واده نه. نو بیا هلته، عه عه، ناوې ته نکریزې ورته اېږدي، تحفه محفه وړ وړي. هلته یوه شپه کوي، تر سبا پورې. نور بیا، آه آه، د نارینه‌وو د موټرو کاروان ورځي، د ناوې کور ته. په هغه نارینه‌وو کې تقریباً تر دېرشو پورې نفر وي. موټر ښه ډېر ورځي، آه آه. نو هلته بیا هم چې یوه ورځ مخکې کومه ښېښه ورغلې وي، تر لسو پورې زنانه او نارینه بیا د کور نه ناوې راوړي، عه عه، د کوم کور ته چې ناوې ورته واده کېږي، دې کور ته یې راولي. هلته بیا د خوړه په نوم مراسم ترسره کېږي، چې خیرات هم ورته وایي. د کلي ټول خلک بیا کي ګډون کوي، خوړه ته راځي، خوړه خوري. ماشومان، نجونې، ښځې او د کلي ټول ځوانان په دې واده کې ګډون کوي. او عموماً زموږ په کلي او سیمه کې او واده عموماً دوه ورځې وخت نیسي.

متاسفانه پخوانی دود، رسم، رواج چې کوم په پخوا وختونو کې، چې زموږ نیکونو او پلرونو به چې کومې کیسې به یې کولې، نکلونه به یې کول، په اوسني زمانه کې متاسفانه بیخي له صفر سره ضرب شوي. علت یې دغه دی چې تکنالوژي ده، ټچ موبایلونه دي، هر څوک ځانته په کونج کې ورته ناست وي، فیسبوک دی، مجازي نړۍ ده، یو بل ته مسیجونه کوي. بس همدا علت دی چې مجازي نړۍ نور هم پرمختګ کړی.

زموږ په سيمه کې خلک قسم قسم خواړه پخي، لکه وريجې، غوښه، کچالو لوبيا. دا ډول خواړه پخوي. هو، زما د خوښې پړاو چي دي قابلي پلو دي.

زما په نظر، مورنۍ ژبه یوازې د خبرو کولو، فکر کولو ژبه باید ونه ګڼو، چې مونږه پرې پوهه او راپوهه وکړو. خپلې ژبې ته کار کول زموږ مسولیت، زموږه دنده دی، ځکه چې زموږه ژبه ده. بل هیڅوک نشي کولای زموږه ژبې ته کار وکړي، تر څو موږه خپله ورته کار ونه کړو. لکه څرنګه چې ښاغلی جانداد جهاني پښتو ژبې ته کامن وایس پروژه کې کار کړی دی، خلک یې ورته رابللي دي، نو همداسې موږ هر یو کولای شو تر خپل وس او توانه پورې کار وکړو. نو همدا ده چې زموږ ژبه غني کېږي، تقویه کېږي، له نورو ژبو سره سیاله کېږي، او راتلونکي نسلونو دپاره دا يو لوی خدمت دی چې موږه یې ترسره کوو. نو هر چا ته پکار ده چې ژبه یوازې د خبرو کولو وسیله ونه ګڼي. څومره چې کولای شي، څومره چې کولای شي، څومره چې وس او توان لري، باید خپلې ژبې ته کار وکړي، که هغه په هره برخه کې وي. مثلا موږ کولای شو یوه سمه جمله، یو لغت هم چې خپلې ژبې ته اضافه کړو کامن وایس پروژه کې، نو دا يو ډېر غټ ځای نیسي، او ډېر لوی خدمت دی. زموږه پرې وخت نه ضایع کېږي. موږه خپل اوزګار وخت کې کولای شو ډېر کوچني کوچني کارونه دې ژبې د لوی پرمختګ لپاره وکړو. نو موږ هر یو وګړي ته پکار ده چې خپلې مورنۍ ژبې ته، البته پښتو ته، ډېر کار وکړو، ځکه تر اوسه ورته هيڅ کار نه دی شوی. نو اوس چې کوم کار روان دی، دا د ډېر پرمختګ لامل کېږي، او راتلونکي کې د ډېرې هوساینې او بریا نتیجه به وي، انشاالله.

د شپې لخوا زما په نظر د کيسو اورېدل ډېر خوند کوي. کله چې زه اکثر کتاب لولم، د شپې لخوا نو ماته خوب راولي، يعنې هغسې نشم لوستلی لکه څنګه چې د ورځې په پيل کې لولم. د ورځې په پيل کې انسان ارام اوسېږي، ذهن يې ارام اوسېږي، نو پوره انرژي لري او کولی شي مطالعه سمه وکړي. خو د ورځې په تېرېدو سره، البته شپه کې نشي کولې هغه انرژې چې د ورځې لخوا لرې شپه کې هم ولري ، نو شپه اکثر زهن ستړی بدن ستړی، زهنن انسان روحن ستړی اوسي نو نشي کولی چې يو کتاب رواخلي، لاس کې يې ونېسي سترګې خپلي مصروفه کړي کتاب کې ذهن مصروف وساتي او ويولي . نو زه فکر کوم چې د شپې لخوا د کيسو اورېدل ډېر خوندور اوسي، ذهن ته ارامي او سکون ورکوي. ما اوس وخت کې زه بعضي ناولونه اورم، البته نشم کولو د شپې اورم نو هم ما ډېره ارمه کوي او خوند اخلم. هم په هماغه ځای کې اوسېږم چي د ناول هره صحنه اوسې. نو د شپې لخوا د کيسو اورېدل ډير خوند کوي نسبت کتاب لوستلو ته

<noise> نړۍ کې هر څوک حق لري چې په خپله ژبه باندې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، درس ووايي، خو پښتانه هم حق لري په پښتو ژبه باندې درس ووايي، یا پښتو ژبه باید پرمختګ وکړي، لکه د نړیوالو ژبو غوندې. انګلیسي شوه، اردو شوه، نورې ژبې چې څومره پرمختګ وکړي، پښتو هم باید ډېر پرمختګ وکړي، ځکه پښتو هم ډېره خوږه <hesitation> نرمه ژبه ده، باید مخته لاړه شي. او موږ او تاسې چې پښتو ته کار ونه کړو، نور څوک پیدا کېږي چې پښتو ته کار وکړي؟ که بلې ژبې سړی هېڅ وخت پښتو ته کار نه کوي. باید موږ خپله پښتانه دا په <hesitation> شعور په ځان کې پیدا کړو چې باید پښتو ته کار وشي. او مننه خلکو نه چې اوس هم <hesitation> زحمت یې کاږلی دی او کوشش یې کړی دی، پښتو هڅې یې شروع کړي دي. خدای دې ورته اجر ورکړي، بیا هم کور یې ودان. پښتو باید وده وکړي، پښتو ډېره خوږه ژبه ده، او <noise> بله ژبه

ښه اصلا زه فکر کوم دین او ساینس یو بل سره ټکر لري، که یو بل بشپړوي، د دې سوال مطرح کول شاید خپله یو څه مشکل ولري، ځکه مونږه په مقایسه کې یا په مقایسه کولو کې معمولا داسې دوه شيانه مقایسه کوو، چې د هغې جنس یو شی وي، د هغې ذات یو شی وي، نو دین راځي په میټافزیکي پدیدو کې او ساینس په فزیکل پدیدو کې؛ نو همدې له پاره هغه څه چې دین وایي تر اوسه پورې علم نه دي ثابته کړي، نو که علم ثابته کړي نه دي په دې معنا نه چې دین غلط وایي او که ساینس ثابته کړي په دې معنا چې دین غلط وایی. دا اصلا مسئله نه ده. دین یو شخصي شی دی او ساینس واقعي دنیا ده، واقعي نړۍ ده؛ نو دوی که وغواړو موږ یو ځای کولای هم شو او که وغواړو دوی یو د بل دښمنان هم ترې جوړولای شو. یعنې که وغواړو دین او ساینس یو د بل ملګري شي، ملګري کیدلی شي او که وغواړو دښمنان شي، دښمنان کېدلی هم شي.

اصلاً زه نه غواړم چې هېڅ یو احساس هم له ځانه لرې کړم، ځکه هر یو احساس چې د انسان په وجود او ذهن کې مهم او یا هم هورمونونو کې او یا په هر شی کې چې د احساس رامنځته کېدلو باعث کېږي، هغه احساس ورک کړم؛ که هغه وېره وي، یا غوسه وي، یا کینه یا غوسه وي، زه غواړم دا ټول احساسات ولرم، ځکه د دې احساساتو په درلودلو سره کولای شم چې په ډېرو شیانو پوه شم. کله چې زه وېرېږم، خپل فکرونه د سوال لاندې راوړم او کله چې زه په قهرېږم، زه خپل داسې یو احساس پېژنم چې مخکې شاید راته نااشنا و؛ نو هر شی په خپل ذات کې سم دي او هېڅ شی باید له ځانه لرې نه کړو. مننه.

خامخا د دوۍ د رابطې د ثبتولو د پاره اصلا ډېر وخت ته ضرورت دې نو فکر کومه چې باید لنډ زه دلته ووایمه ګورئ په ټولو ټولنو کې د تاریخ په ټولنو کې د بش په تاریخ کې هر کله چې انسان آزادي نه درلودله هلته پرمختګ ندی شوۍ، تاسو د اروپا تاریخ ته وګورئ مخکې لدی نه چې دا مفاهیم مخې ته راشي د حکومت یا د ټولنی ټول قانونه ټول اختیار د کلیسا په لاس کې دی خلکو د کلیسا په ضد، ضد نشو ویلاۍ خو د کلیسا په لوري چا غږ نشو جګولاۍ نو خپل لومړني حقونه یې نشو غوښتلاۍ نو جنجالونه ډېر و، دا داسې یوه تجربه ده چې ټولې ټولنی لدې نه تیرې شوی دي نو اول خو باید ازادي تعریف شي . آزادي یعنی څه او بیا پرمختګ تعریف شي نو ددې دوه مفاهیمو تعریفونه د هرې تولنې له نظره توپير کوي. یعنې مونږه نشو کولاۍ په یوروپ کې یا آمریکا کې پرمختګ ګڼل کیږي هغه کا راشو په افغانستان کي وګورو چې دا هم پرمختګ دی یا هغه آزادي چې هغوۍ تعریفوي مونږ ته فرق کوي بیا نو اول باید دا مفاهیم واضح شي بیا ددې سوال په اړه خبرې وشي ځکه ددې سوال جواب ورکول عادي کار ندی

زما په نظر، اولویتونه باید اول ولیکل شي، یا حداقل پرې فکر وشي، چې موږ کوم کارونه، موږ ته ډېر زیات مهم دي، چې هغه وکړو، او کوم کارونه په اولویت کې نه دي. نو که موږ خپل اولویتونه مشخص کړو، زما په نظر کولای شو خپل وخت مدیریت کړو.

زه یو انسان یم او ژوند کوم حد العقل کوشش کوم چې ژوند وکړم او د دې لپاره چې ژوند راته تکراري نه شي یا ستړی نه شم ، د هنر غېږې ته مې فناه وړې ده .

زه خو خپله شخصاً، زه ځان کوم خاصې ژبې ته وابسته نه وینم، او داسې فکر نه کوم چې زه کومه ژبه لرم. نو هو، کوشش کومه چې پښتو لیکل وکړمه، لوستل وکړمه. لکه څنګه چې په نورو ژبو کې، په اردو کې کوشش کوم، په بنګالي کې، په انګلیسي کې، دا ټول کوششونه جاري دي. نو هو، حتمي ولې نه، خپله ژبه باندې لیک او لوست کوم.

اول که مې ښار جوړ کړ، نو خامخا به اول ښوونځي جوړوم، او هلته به ټول خلک راغواړمه، او ټولو ته به <hesitation> ژوند خو ډک له مشقت او رنجونو او سختیو دی، خو تعلیم مهم دی. تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. په ټولو باندې باید درس ولوستل شي. د ټولو طبیعي حق دی. هر څوک باید ځان وپېژني او خپل شاوخوا پدیدې وپېژني، خپل خدای وپېژني، او دا ټول کار په علم کېږي. او د علم د <hesitation> لومړنی پل همدا ښوونځی دی. زه ښوونځی جوړوم اول.

په لومړي قدم کې خو به خپل ارامتیا حفظ وم او داسې احساس به نه کوم چې زه تنا یمه صبر به او کوم که بیا صبر ونشو بیا به کوشش کوم له د تلیفون له طریقه که آنتن پیدا شو یو چا سره اړیکه ونیسم وغږېږم خپل خپل مشکل ورته ووایم خپله ستونزه ورته ووایم نو همدا نور چاره نه لرم باید صبر وکړم یو منطقی لاره پیدا کړم چې څنگه د دښتې نه وځوم

زما په نظر خلک له مرګه نه ډاریږي خلک له دې نه ډاریږي چې بعد له مرګه هغه وابسته ګانې تړاوونه لکه کورنۍ دوستان ممم نو ددې نه لیدل له دوی سره نه خبرې کول ګوری کله چې انسان دنیا ته راځي یو معنا خلق کیږي ښه معنا په دې حساب خلق کیږي چې يعني خلک تاسو ويني خلک تاسو آوري او خلک تاسو سره خبري کوي اوخلک تاسو لمسوي نو انسان وږی دی تږی دی د توجو نو کله چې تاسو داسي یو شرایط کې واوسئ نور نه څوک تاسو ته توجو کولای نه شي نه تاسو چا سره خبري کولای شئ خامخا دا دې ویرې ځای دی او باید هم زما په نظر وډار شي خو ددې منل هم سخته دي ټول مړه کیږو یوه ورځ ددې منل سخته کار دی ایفکوریان وایې چې مممم د یونان فلسفه دي البته هغوی وایې چې آزادي په مرګ کې ده يعني که تاسو غواړئ چې د رنځ نه د ژوند نه که غواړئ چې خلاص شی نو مرګ ته پناه یوسئ نو زما په نظر مرګ ډیره یوه وحشتناکه حادثه ده یا یو حقیقت دی چې هيڅ یو انسان يې نه غواړي ومني ځکه د انسان بونیاد د انسان دا خیرت فقد ددغې لپاره رشد کړی تکامل کړی چې هغه ځان وساتي په قول وي نو کله چې یو موجود دې فکر سره رالوی شوی وی نو دومره تکامل يې کړی وي نو سخته ده چې دا ورته په قبوله کړی چې مرګ نه تيښته نشته ټول مړه کیږو

فرق لري نو، دا خصوصاً که زه <hesitation> دا پوښتنه... خو زما په نظر نوی کال یا نوروز، <hesitation> پسرلی راځي، ټول ځایونه شنه کېږي، بارانونه دي، ښایسته ښایسته، خامخا د انسان روحیه تازه کېږي. انسان داسې احساس کوي چې ژوند دی؛ نو د هغه خلکو لپاره چې د دې شي مخالف دي، د هغو په روحیه خو خامخا بده اغېزه لري. نو نه پوهېږمه چې کوم یو طرف باید ځان اصلاح کړي؟ موږ ځان اصلاح کړو که ملایان؟

په پسرلي کې د افغانستان اکثره ځايونه ښېرازه کيږي.

<hesitation> که موږ راتلونکي وخت ته سفر کولی شو، نو ما به د افغانستان څخه بهر ممالکو ته سفر کړی وای. او ځکه چې دلته زموږ تعلیمي برخه کې په نجونو باندې بند دی، نو ما به خپلې لوړې زده کړې هلته بهر کړې وای. <hesitation> او همدارنګه هغه <hesitation> د ژوند انساني او اصلي حقوق چې موږ یې لرو، هغه به مې ترسره کړي وای، او یو ازاد ژوند به مو کولای.

زموږ د پکتیا سیمې خواته چې دی، ډنډکی مشهور دی. نو دا پخوي <hesitation> او همدارنګه دا نور خواړه هم مشهور دي، او خلک یې پخوي. <noise> زما په خپله، چې زما پخپله سبزیجات خوښېږي، ځکه چې صحت لپاره ډېره فایده لري، او هيڅکله کوم ضرر نه لري. باید سبزیجات وخوړل شي، ځکه چې موږ ټول عمر سالمه او روغه روغتیا ولرو. او همدارنګه د زما د خوښې خواړه، د سبزیجاتو علاوه، پروتین داره خواړه، لکه غوښه ده، چې زموږ په سیمه کې زیاتره خلک همدا خوښوي او خوري.

د خوستوالو مشهوره خواړه نوم ډنډکی دی دوی وريژې سپینې وريژې ورته وايي هغه پخيي او په مېنځ کې یې غوړي یا هم غوښې شوروا کوي یا قورمه هغه پکې اچيي نو دا د خوستوالو د ډنډکی مشهوره خواړه دي

که چېرې موږ یو نوی ښار جوړ کړو، نو روغتون، ښوونځی، پارک، او په دې درېواړو کې به زه ښوونځی غوره کړم، او تر ټولو مخکې به ښوونځی جوړ کړم. ځکه چې ښوونځی د ټولو <hesitation> ابتدا اساس دی. که چېرې ښوونځی نه وي، روغتون جوړ کړم، نو ډاکتر، نرس، قابله به له کومه شي؟ نو ښوونځی تر ټولو مهم دی چې باید جوړ کړلی شي، تر څو په آینده کې <noise> تر څو په آینده کې نرس، قابله وروزي. او همدارنګه د ښوونځي په واسطه انسان کولای شي مختلفو مسلکونو کې زده کړه ترسره کړي. که ښوونځی نه وي، نه به انجینر وي، نه به معلم وي، نه به ډاکتر وي، او همداسې نور. نو ښوونځی تر ټولو غوره او مهم دی، تر ټولو غوره ابادي او پیشرفت په یو کلي کې ترسره کولای شو، نو ښوونځی به وي. او وروسته پاتې شوه د پارک او روغتون خبره؛ پارک یوازې د تفریح او ساعتېرۍ ځای وي، او ښوونځی چې دی تعلیم او تربیې ځای دی، نو ښوونځی تر ټولو غوره دی چې باید جوړ شي.

د کال موسم پسرلی، البته پسرلی موسم دی چې زما ډېر خوښېږي، ځکه چې دا موسم کې هوا نه ډېره یخه وي او نه ډېره ګرمه يي. د شنه پسرلي موسم کې تراو تازه هوا، هر خوا <hesitation> شنه چمنونه، شنې درې، او نوي بوټي، نوې ګلان او ونې راشنه کېږي، او هر خوا سرسبزي، د ګلانو ښکلا، خوشبويي، تازه هوا. نو دا موسم چې دی، تر ټولو غوره موسم دی. که څه هم هر موسم خپلې ځانګړتیاوې او غوره والی لري، خو زما د خوښې موسم پسرلی دی. نوی کال زموږ نوی کال هم دې کال څخه موسم څخه شروع کېږي. نو پسرلی چې دی، د چکرونو، میلو، تګ راتګ، او دې لپاره غوره موسم دی.